बिलकुल कोई भी बात ला निश्चित संभव है। आज के टाइम में विज्ञान और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बात ला जान सकत ही। आज के टाइम में इंटरनेट में कोई भी सवाल ला खोजे से बहुत सारा जानकारी मिल जायल। और बुद्धि के तर्क वितर्क करे में आसानी होयल और सच्चाई तक पहुंच सकत है। हमर इतिहासकार द्वारा लिख के गए चीज मन के भी हम जानकारी ले सकत ही।